Aleoko aloha zaho manenty film mampihomehy satria falifaly avao tegna manenty azy eo, tsy mba malahelo satria laha malahelo koa iha lasa fonao koa lasa marary koa eo. Aleo zany mampihomehy avao.